اللغة الاجنبية اللي انا نبى اتكلمها هي اللغة اليابانية على خاطر انا اللي نحب الانمي ونحب الملغه على خاطر نتكلم اللغة اليابانية باش اننا نفهم الاناميات المفضلة متاعي زي أتاك اون تايتان وهجوم العمالجة والحاجات اهي باش نفهمها وانا نفهمها من غير ما يعني نجرا الترجمة سواء كانت فوق ولا نقطة في الشاشة